نقترح <hesitation> السؤالات هذوما، شنو هي أكثر حاجة تحب تعملها في وقت فراغك خاطر السؤال هذا يعطيني فكرة على اهتمامات الشخص وهواياته، والسؤال الثاني هو لو كان تقدر تغير حاجة من حياتك شني باش تكون خاطر هذا الشيء باش يساعدني إنو نفهم شني هي الأشياء اللي تهمو ويذكرعندو تطلعات والا طموحات ويمكن يكشف على التحديات والحاجات اللي يمكن تكون مهمة ليلو.